Obuthuku obunene esyangoko wukanasangana si kikalhugirira mwinyesyo ng'okwakabya inabirisibegheresya, nethu ng'ithw'e oko bandu ithwe bana wukanasangana obuli buthuku mama akasa inabalhethera akandu, neryo namwinyesyo wukanasangana obuliasa inathahiwusangira ebi- ebi inabikuthungulhira ebikusa inasiwusira, neryo obuthuku obosi kundi sikabya isyabirimubeghera sithya neryo akabya akasasyasa obundi buthuku isyalhengekania sithi obo kandi amathulhethera ak'erirya neryo esyosi isyalhwayo eyasilhwe isyabiriyithaba, isyasa sikathibitha isyakolha ne n'erikokobika erikangania sithi sikasyamuthangirira.